Itlar o‘rtacha <hesitation> kuniga yarim soatdan ikki uch soatgacha mashq qilishi mumkin. <hesitation> Lekin bu ularning zotiga ham yoshiga ham <hesitation> bog‘liq bo‘lishi mumkin.